طبعاً العلاج من الأمراض، للأسف الأمراض الشديدة خصوصاً إن حنا الآن في عصر انتشار أمراض خبيثة جداً مثل السرطان وكذا، ومرض مثل السرطان يتسبب في فقد الناس لأحبابهم وطبعاً أذى نفسي كبير للفاقدين، فأتمنى أن يخلو العالم من الأمراض، أتمنى كل الناس يعيشون بسعادة يتمتعون بصحتهم لآخر لحظة في حياتهم، لذلك أختار العلاج من الأمراض.